एक सिलाई मशीन मोची का सुवा की तरह ही काम करदी एक सुवा कपड़ा मा छेद करदु धागा सी भरी चरखी सुवा का धागा ते फंदा बनाई क पकड़दि और यु क्रम अगने बढ़दू ये प्रकार सी कपड़ा पर सिलाई होंदी